أقول لصديقتي إنو تبدأ بتحديد أماكن لكل شي في البيت يعني كل شي له مكان مخصص عشان تعرف وين ترجع الأشياء بعد الاستخدام بعد تخصص وقت في الاسبوع لتنظيف وترتيب البيت حتى لو كان نص ساعة لأن الروتين يسهل عليها العملية كتير.